Ave, pos... sí, velaquí cómu hazía yo pasta casera. Yo prencipiava col amassiju dela harina i los güevus, hata concedel una massa suavi i lástica. Aluegu, la queava rindiendu un ratinu enantis d'estirá-la col roíllu o la máquina i cortá-la ya comu quieras. I se cozina en augua con sal por unus pocus de menutus i se l'echa lel moji que te cumpri. Pala pizza, yo mesturava harina, augua, ludia i sal, i una mijina d'azeiti. La massa precisa un güen massiju i reposu paque suba. Endispués s'estira, se le pon tomati, quesu i los agredientis que se quiera, i al hornu hata queá-la dorá i coscorrúa.